. Sanei, duai, tidui, atiu, dimau, neniu, itui, wadiu, siuwai, husa. Seidana, seidua, seitidu, seidate seidima, sedanneni, seiditu, sedawadu, sedasiwa, hutu dua, hutu dua idana, hutu dua idua, hutu dua itidu, hutu dua idati, hutu dua idima, hutu dua daneni, hutu dua idaitu, hutu dus idawadu, hutu dua idasiwa, hutidu. Hutidu idana, hutidu ideidua, hutidu itidu, hutidu idate, hutidu idima, hutidu idaneni, hutidu daitu, hutidu dawadu, hutidu dasiwa, hutate. Hutate idana, hutate idua, hutate. hutate datidu, hutate date, hutate dima, hutate daneni, hutate idaitu, hutate dawadu, hutate dasiwa, hutu dima. Hutu dima idana, hutu dima idua, hutu dima ida tidu, hutu dimaidati, hutu dima idima, hutu dima ida neni, hutu dina ideitu, hutu dima ida wadu, hutu dima ida siwa, hut, hutu neni, hutu neni idana, hutu neni idua, hutu neni datidu, hutu neni dati, hutu neni dimau Hutu neni dan neni hutu neni deitu hutu neni dawadu hutu neni dasiwa hutu itu. hutitu idana hutiti idua hutitu tidu dati huti tu idima hutitu daneni hutiti ideitu hutitu ida wadu hutitu uda siwa hutu wadu hutu wadu idana. hutu wadu idua hutu wadu ida tidu hutu hutu wadu idati hutu wadu idimau hutu wadu ida neni hutu wdu deitu hutu wadu uda waduhutu wadu ida siwa hutu waduuda siwa. hutu siwa. hutu siwa hidana huti siwa idua hutu siwa ide tidu hutu siwa idati huti siwa idimau hutu siwa dadeni hutu siwa ideitu hutu siwa dawadu hutu siwa dasiwa utuna.